A kɛ̀ káa nɔ a sɛŋ a gɛɛ ŋa mii sɛŋ feerɛ mii ɣeniɛ su. Mii sɛŋ gɛɛ ŋa pâi mii or ŋwɛ́li kàa ma a gɛɛ ŋa pɔri mii nya ɓa dɔnɔ ɓa: ɓá nya ɓa gɛɛ yɛ berei tí kú kɛ m̀á ɣili pere lɛ́ lai. ɓá kpaa máŋ manaa <hesitation> zɛŋ feerɛ ŋí ya mii a pere sii támaa. ɓá a kula mɔlɔŋ su. Mɔlɔŋ ŋí ya zi a lɛ́lɛ bɛ mɛni ma Liberia bɛ ɓá mɛni fe wála ní kɛlɛ kú tamaa kwa lí kúwɔ ooo ɓá mɛni kpanaŋɔɔ kɛlɛ ɓa mɛni fe wála ní bɛ kpɛɛ la kwa pɔri ɓá si kɛlɛ kpɛ́ni fêi la kú fe wɛ́lii a gɛɛ kú ɓá si kú mɔlɔŋ si a gɛɛ kú ɓá kula kú ɓá tée zu zɛŋ ɓé a gaa a gɛɛ mɛni kélee a kɛ̀ oooo owei ɓáa m̀á- m̀á mɛni fe a mɔlɔŋ mɛni wála so gɛ ni gɛɛ ŋí gɛɛ ŋí kpa mɛni feerɛi. Kpɛ́ni fêi la kúfa wɛ́lii a gɛɛ kú kpálaŋ tíi kɛ̀ kú ɓá si ma. Gɛ ni manaa káa a feerɛi ɣele kpɛɛ la zɛŋ feerɛi ŋí ya pɔri dí si a tãi tɔnɔ kwaa tɔnɔ ma. Dífeerɛ ŋɔɔ da pai ɓɔlɛɛ̂i a díkîa. Dífeerɛ ŋɔɔ da pai í kɔnɔŋ kula. Gɛ ni ífe pâi kɛɛ yɛ ooo or ŋa ŋɔnɔ lii a gɛɛ ŋa manaa kpálaŋ kɛ̀ a da kpɛ́ni ŋa ɓá kpálaŋ kɛ̀ a da kpɛ́ni kpa ya pɔ̂ri kélee kɛi nɔ tɔnɔ. Gɛ ni aaa gaa a sɛŋ a gɛɛ a mi zɛŋ ɓé gaa a gɛɛ dí lɛ́lɛ a ńîa kpɛ́ni fêi la ŋa pɔri tii tɔnɔ kɛi ŋa dífeerɛ ŋɔɔ díkula zu. Gɛ ni <hesitation> é tée nyíti polu mɛni dɔnɔ ɓa <hesitation> ya pɔri ɓá- mɔlɔŋ mii kpa m̀á mii a pere sii da kpɛni ta kpɛni. Berei máŋ kú kɛ̀ lá ya ɓá ɣili owei kɛlɛ ya pɔri ɓá mii a <hesitation> a pere sii da kpɛni. Ya pɔri gɛi a kpolo í zia. Gɛ ni í mii a pâi í a pâi pulu kpɛ̂ ya. <hesitation> kpaa máŋ ya pɔri zia a manaa gɛ ni í mii. A pâi bului kpɛ̂. Kpaa máŋ ya pâi zia a manaa í ya pâi m̀ɔlɔŋ fûa í manaa fûa í bu gîe ma íkpɛtɛ a nyii kwa kɛ̀ ma gôi ɣeleŋ kɛlɛ berei máŋ vé la a gôi ɣeleŋ íkpɛtɛ a gôi ɣeleŋ gɛ ní í mii. A pâi gɛi a gɛɛ e pulu kpɛ̂ ya. Gɛ ni a kaa a manaa ɓɛ ya pɔri ɣili íkpɔɔi yée ma. Ífe pai tãi su kôya siɣe ya kpa ziɣe nɔ ya pai lí nɔ í manaa kula í pai la í dɔɔ ŋɔŋ í gala ɓo í dɔɔ ŋɔŋ. A kpa nɛŋ nɔ naa fe pai namui a gɛɛ manaa tí aa mɔ́ kɔlɔ a sàa ma ya pɔri mii. Kpaa máŋ ya pɔri manaa ti <hesitation> tée a gbua gbua í gbala. Ya gbala tí í dée a dôŋ ɓa nyii da kɛ̀ ma dípa. Í dée la gɛ ni í láo ɣili í bú ma í mii la a pâi púlu kpɛ̂ ya. Gɛ ni <hesitation> e tée nyíti polu ya pɔri manaa ɣili a gboto. Ya manaa kula nɔ ímaa waa í zu tée-tee a pɛlɛ-pɛlɛɛ í gbaa kula zu gɛ ni í dɔɔ ŋɔŋ ŋa e nɛŋ kpɔ́ e lɛɛ la zu a kpɔlɔ. A kpɔlɔ ti í kpolo pú ma kpaa máŋ ímaa pɔri yɛ berei kú kɛ̀ môi la láo ɣili mɛni ma í mii, a pâi gɛi í pela. Kɛlɛ, a kɛi <hesitation> nyaŋ zãa ŋí ká kpɛ́ni fêi la díkaa naa tɔɔ ŋa tɛɛ pere ŋí kpɛ́ni fêi la zãa díkaa naa nyii ŋai dí lɛɣɛ a kûa nyii ŋai <hesitation> ŋa pɔri díkpɛtɛ ńyãa kpîŋ ŋa pɔri kpâlaŋ ŋa tii kɛi ŋa manaa si naa, ŋa mɔlɔŋ si naa, nyii ŋa pai ɓá kula zu nyii ŋa pâi manaa kula zu. Gɛ ni káa a sɛŋ nyii lɛ́lɛɛ nya ɓé gɛ̀ a gɛɛ í kàa a ǹɛ́lɛɛ a ńîa kpɛ́ni fêi ḿve- vé ma a kpa a gɛɛ fɛ̂ɛ ŋa lí ŋa sɛŋ ta fɛ́li núu da ma. Kɛlɛ tãi támaa <hesitation> kwa kaa kú nyɛ-yɛŋɔɔ ya nɔ kwa káa mɛni ŋí ŋwɔ̂lɔ kɛi la. Kɛlɛ tãi nyíŋi kú manaa kpaa máŋ mɔlɔŋ lɛ́lɛɛ a ńîa mii sɛŋ mɛni ma. Kpɛ́ni fêi la ɓɛi ŋa ɓɔlɔi naa mii sɛŋ ŋai ŋí ɓe ŋa díkaa ŋa nûa yée-ŋa a maa ŋuŋ díkɛ mii. É tée manaa ɣiliɛ́ɛ ma kpaa máŋ í gɛ́ a gboto ma ya pɔri kpîŋ manaa ŋɔnii. Ya manaa ŋɔ́ ya pɔri wúlɔ pui ma. Ya ŋ̀úlɔi pú ma ya pɔri mii. Í máŋ mii yaa pela. Gɛ ni gɛ̂i vé pai tãi kpanaŋɔɔi siɣe a gɛɛ or í pâi tíi támaa kɛi a gɛɛ í manaa ŋí kɛ̀ a mii sɛŋ í mii. So zɛŋ pâi kɛi a gɛɛ ŋa mii sɛŋ ŋa manaa da ɓá dí siɣe nya ka ti kpɛ́ fêi la <hesitation> dí ŋa dí kɛ́ pere ŋa berei kɔlɔŋ núu a pɔri gɛi la a gɛɛ díkɛ ǹyee-ŋa. ŋa berei kɔlɔŋ núu a pɔri gɛ̀i la a gɛɛ díkaa a mii sɛŋ e mii a maa féla. ŋa gɔlɔŋ a gɛɛ mii sɛŋ ŋai nyaŋ ya mii zɛŋ ya gɛi nya ɓa lé, a íkponoi kpanaŋ e gɛ̀ a gɛɛ í lí í díi da kɛ̀ polu a gɛɛ pɔri ma e kɛ naa da kɔɔ naa. Manaa ímaŋ zi <hesitation> da- da mɔlɔŋ zɛŋ nɔ ya gɛ̀ nya ɓa lé, í lí galai kula zu í gala fála. Ímaŋ gála kula mɔlɔŋ zãa ti su zɛŋ a kɛi nya ɓa lé, da ŋaŋ pɔri tɔɔ díkpɔɔ yée ma. Gɛ ni a kɛ̀ nyaŋ da tɔɔ díkpɔɔi yée ma tãi gbulu da tɛɛ íyee polu mɔlɔŋ a pâi mɔ́, mɔlɔŋ a mɔ́ ya dée ya pɔri mɔlɔŋ kpàaŋ tí fála gɛ ni manaa a pâi ɓɔlɛɛi yɛ ɓerei nɔ e kɛ̀ ɓɔlɛɛi la. Gɛ ní ífe pâi ŋɔnɔ lii a gɛɛ ítii tamaa kɛ ooo kɛ́ pere kɛɛ lé, a pâi gɛi ŋí kpa ta- gɛ ni ya pɔri ŋɔnɔ manaa laa kula í ɣili í mii. Ya manaa laa kula ya pɔri zia <hesitation> í gɛ̀ a láo í m̀á ɣíli í bu ma gɛ ni ya pâi mii. Gɛ ni pɔri ma a pai kɛi naa. So gɛ ni nɛ́ ma a gɛɛ owei. ŋa gaa a gɛɛ mɔlɔŋ or ɓá da manaa a kɛ̀ da ḿare a gɛɛ ŋa mii sɛn feerɛ siɣe zu zɛŋ maa ŋuŋ ŋa pâi ziɣe zu nya ka ŋí kpɛɛ la mii sɛŋ nyii ŋai ŋí kélee é tɛɛ mii sɛŋ feerɛ ŋí polu. Mii sɛŋ nyíi ŋí ti kélee díkaa naa dífe lɛɣɛ ní a ńyãa. Kpaa máŋ fé dí kɛ́ pere kɔlɔŋ. Ḿve pâi kɛɛ ya ooo kwa lí a gɛɛ kú zɛŋ nyíŋi kɛ kú zɛŋ nyíŋi kɛ owei ŋa pɔri sɛŋ ta pa ya tóo zu. Kɛlɛ mɛni ŋuŋ feerɛi ŋa pɔri ziɣe zu mii sɛŋ maa mɛni ma nya ɓa mɔlɔŋ da manaa kpaa máŋ ɓá da manaa. Ya pɔri manaa tée í- a dôŋ ɓa gɛ ni í ɣili nɔ í bú gonâ su í zia, ya pɔri manaa kɛi a fufu í gáraŋ ílaa kɛ́ a tãi kpulu ta gɔlɔ e sàa ma ŋ̀unuu ma gɛ ni í kula naa í zia í- í ɣɔɔ íma- lɛɛ loŋ- lɛɣɛ loŋ-- gɛ ni í dée a manaa nyii kwa kɛ̀ ma fufu kpaa máŋ í manaa tée í manaa kula í dée a bɛlɛ-pɛlɛɛ í bu fólo ŋa a kpala í fûa gɛ ni í fûa ti siɣe í yá fâa pu ma kpa í bú yá fâa su í bene, e kɛ̀ ŋɔnɔ a mii sɛŋ. So gɛ ni mii sɛŋ ŋai ŋí kélee díkaa a mii sɛŋ nyii lé, zɔlɔ ɓo la fé wála ní. Gɛ ni kpɛɛ fêi la zɔlɔ ɓo la fe wála ní, zɛŋ ɓé ǹɛ́lɛɛ la a ńîa. Kpɛni fêi ya pɔri gɛi nyii ŋa pai kɛi ífe pai mɔ̃lɛ láa tamaa sɔlɔ ɓo zu. Gɛ nɔ a kɛi nya ɓa tãi nɔ ɓé a pâi ziɣe. Kɛi kɛɛ yɛ í manaa tée í ɣili í dée nyiti maa féla a kɛ̀ yɛ fufu a pai tãi loŋ nɔ ziɣe a kɛ̀ yɛ nyiŋí ya gaa manaa kpala a pâi tãi loŋ siɣe gɛ ni fɛ̂ɛ e kpala. Kɛ́lɛ nyaŋ e máŋ kɛɛ ti ya pɔri kɛɛ lé, manaa a lɔ́ í manaa gboto mii kpaa máŋ í <hesitation> dôŋ ɓa tée kpaa máŋ í manaa kpuma mii, kpaa máŋ í manaa ŋɔ́ í mii. Berei sii ŋa ŋí ya pɔri kɛi manaa kɛi a kɛ̀ ya ǹaa kɛ̀i a gɛɛ é kɛ̀ or ya gbɛtɛ a gɛɛ e kɛ̀ a <hesitation> fufu kpaa e kɛ̀ a dípa ya pɔri gɛɛ a pere sii ti. Tãi ya kɛ̀ díkpala la í kɛ̀ gɛ̀ ŋí. E téla tée nyiti ma manaa kaa a mii sɛŋ gɛ́tɛ dɔnɔ nyii kwa gaa nya ɓé kwa gari kula zu. Nyaŋ gari ŋí ya zu kulâi ɓa ya manaa káraŋ í bú mɔlɔi su í ɣiri kpɔ a gɛɛ i ǹyai kélee kula zu. Ǹyai a kula ti zu tãi ta í bú fólo ŋa e kpala kpaa máŋ í <hesitation> ŋ̀éleŋ a kpala tí ya pɔri mii a pere sii tamaa. Ya pɔri wúlɔ pui ma ímaa pɔri í mii kpaa máŋ ya pɔri ɣili a pere sii da a gɛɛ í mii kpaa máŋ ya pɔri suga ya í bú ma í bene la í mii kpaa máŋ ya pɔri bui yâi í suga pú ma í mii kpaa máŋ ma sɛŋ nɛ̃ɛ sii kélee da í bú ma í mii. So mɛni mii sɛŋ gɛ ni kpɛ́ni fêi la mii sɛŋ támaa káa manaa sui gɛ ni owei. Íma ḿare kɛ̀ lé ya wɛli í manaa lé ɓé gɛ̀ íkɛ manaa siɣe ŋa pâi môi a gɛɛ, ŋa manaa si kpɛ́ni fèi la pere sii támaa káa naa ya pɔri manaa kpɛtɛ la. Í mii nyii pulu fe pai í kɛi. a gáa a ɓá ɓé pere sii tamaa kaa naa ya pɔri mɔlɔŋ kpɛtɛ la a gɛɛ é kɛ̀ a ɓá a pere sii í mii nyii pâi gɛɛ a gɛɛ lé, a gɛɛ <hesitation> pulu fe pâi í páa. So ŋa gɔlɔŋ kili-ŋa sia ŋai gáa ma e pîlaŋ la or a kɛ̀ ya ḿare kɛ̀ mii sɛŋ kélee gaa ɣeniɛ sui veerɛ siɣe zu. Veerɛ ŋa pài ziɣe zu nya ɓa manaa da mɔlɔŋ kpɛ́ni fêi la ŋa gɔlɔŋ a gɛɛ da pâi gɛi a gɛɛ le, ŋa mii sɛŋ sɔlɔ ɓo a maa féla tãi ma.